إي طبعا، بالنسبة لي أسوأ شيء، إذا ما حضر شخص جنازتي، حفل الزفاف يمكن يكون مجرد يوم في حياة الشخص، لكن الجنازة هي النهاية، إذا ما كان في أحد موجود هذا الشي مؤلم أكثر، ويخليني إن أنا أفكر في تصرفاتي أكثر وأكثر.